Kaza damalabai kaza ka, galwau ka, vaya be dawala angwai wasa be dama vaya be dawala angwai atu wawnuni wankasa dala kwachi kaza bani atu waunu agai yo kwaya atu iksaga dik əmdak maduwa, maduwa bai əmda vabuletu ti'yi əmda vabzatu ankal maduwa be amda kortetu chinik jluwala atu ak'yi ta 'yawi dik uk'yila atuji dan yaye atu aukzayi dik uk'yila i maduwa ta jlawi atu iksaga d əmdi kwari sagadi na har atu iskwaku huwa kwaya atu bata dibda ba ya dibdi bai, atu bata sidaba yanchak sidala bai gadak 'yibe atu va'yiyu ko gadan iksabe əmdak sidalawu, atu iksaga dik jdi kwachi datiyan be əmda gajlawak datiyan ba kaza atu lakaga kugu mani amaduwa kaza jlimana alaka kugu, alaka febaksau be atfayin gwagi, ja kaza, jak wu'ya ja dik galwondau pira əmdaksaga daksi vayak maduwa gawa əmdaksaga daksi kwachi aksiran əmbanataga va wana a maduwa kinchi kabili daksi bibani sagadi amda vaksa dakchi sagadi wuniksi huwana yancho bima kadibdi bikwa yancho bima a bili dala har ata'uzaduwoni nanuwayo kwaya akunik sadakila ko atumtu bi kwa əmda sidatu bikwa əmda dibdatu akuni sadakila yabak bebe aukzayi əmyala na kwachi sadakin kinau tati kima dik jluwi akunik maduwawu, əmbale wun gajlan ak daksi har əmdi asugu mama kaza ka nanuwa kam əmgwajak wanai kazancho atu va 'yi tinda atu va 'yi huwa yomani abinewa sadakila gwayi gwani gwadawi, əmdak sagadu əmdak sagadu ivji dik kaza huwa atu vayak maduwabe əmdak saga dala, kaza damala bimanifik dawak maduwa gawajak kachinasar, jan Agwa gwa pira sadak kaza'ai talaksi əmdak saga daksi kwari aksi iksudu maduwana idanba aksi jina aksi vagzayi maduwa akchi vajliwi amaduwa jak Tattabaramdau tala akichiku vaya duwoni kijlawu dala angwagiyo kwaya wunaksa, wunuksi ye yancha kabili dala bai gada atutfage kazi əmdi huwa ﻿kaza kika diwoni atutfi kazani bikwaya atu daukha kwaya, kaza daukcha atiyau əmda ənchagatu huwa bai amma atu daukcha bai atu sadak bilanna kwaya atu va'yi atu va pu'yi uk'yai atu va'yi atu vaskwanu yaukwa əmdanchagatu əmdanachaga bila dala bai atutfage kazi gadadge əmdanchaga ya masuna kabi sadak bilanna bikwa yabak sadakni kabi sadak bilanna be askunai kwachi kata bila dala yaye yancha kabili dalabai kata diwoni əbdam bam nabai sai kibili dala yaye kazami anchobai atu jlawaga nanuwa.